Fomba fiasa lafôro ndraiky volñintsika eñanik'io da mifañohitsy amy vata fampangatsia resantsika taloha teo zañy raha. Ny hafañana ndraiky no avôky ny lafôro amy alalañy rezistansy añaty ao da iñy no andrahoa tsika sakafo no hanafañy sakafo.